Ny kolontsainy na fombafomba mampiavaka an'i Italia, Italia tegna miavaka be zany amin'ny resaka vavaka vavaka zany tena fa agnisan'ny tafiditry agnatin'ny kolontsainan'Italia.